ا <noise> نفضل قضاء ليله وحده في قلعه عتيقه على اني نعدي ليله وحده في خيمه على قمة جيل علا خاطر ياسر انسانه خوافه و نخاف من الحشرات نخاف من الحيوانات نخاف <hesitation> من الكوارث الطبيعيه أصلا باغ كونطخ كي تبدا في قلعه عتيقه و كل ديما تكون محميه اكثر ديما تكون <hesitation> سيكوغيزيه